لا ما غاح اطلع عل فضاء لان ماكو احد هنوك ماكو شي حلو ما يعجبني خلي افتل بالكرة الأرضية الي انا عيشي بيها الي ما غيشعتا احسن ما اطلع عل فضاء وماكو احد هنوك اصلا وماكو كشي وماكو شي حلو وماكو نباتات وماكو مناظر طبيعية وماكو كشي يعني حرفياً ويحد يطلع اش يعمل بالفضاء والله هذولي الي يطلعون معف احس وين عقلم معف